taku kiiti ti ni´i sinu ka´ra <hesitation> tii kiti n´i ntua sinu ha´ra ti ti viitu ri kuu ri sinu nùù nu ntisa katyi kiti ntoo ña kuu yuku sii ti kuu nti´kaa ha sii ti kuu isu ha tika kuu ri tika kuu ri tante kò´o ko ñaa ña kaka kuee ri tyiti´ka kuu ri sinintua sinu tu tika kuu ri kuu sa´a sinu taku isu ha´ra taru into ti kuu nti´ka a´ra tasiri ri´ka ntakua nii ri ri´ka ra ta kò´o kusari kani ntu´vari ri´ka tyi isu ka´ra sinuntu´va ri tika tika kuu ri sinununtu´a ta inka tuu ri ti ti yaa ti yaá a ñuu ti ti ntoo nùù yo ñuu ra ti ku kuayu ka ku´ri sinu´tika kuu ri ntatyiri ka sinu ri kua´ri ra lurru ha ra in kuusa ri kunu ri ta sinu kuayu ha tyi kuen tua sinu ri kuen ntua sika ri kuen tua ña ti kuayu ka si ñaa isu ka si tiku nti´ka ha ti´ha kuu ri tika kuu uni kiti kuu ri sii´nu nu ntii tu kiti.